أنا الحيوان المفضل لي هو الفنك هو عندنا هنا فالصحرات الفنك هذايا يعجببني بزاف جاي صغير جاي شغل قط و <hesitation> وهاو خير من قط يعجبني يعجبني بزاف لفنك